Kan khayyaroni fi nadum igaddim lai hadiyya hadi akher yom eid hana waludtti, walla nadum iyantini mal hadi akher da, bakhtar nadum iyantini lai hadiyya, finshan alhadiyya shuqul nadum mabinsa, ammal mal, kan katalta bas khalas tinsa, lakin alhadiyya kan mata hadi shifta kula tilfakkarannadum da qaddarak fil yom da anda lek da ma nisaak, wa inta kula kan ma.